Nyew, ͻyɛ nokwar, nyimpa biara rinyin no, nna abrabͻ no reyɛ dzen osiandɛ erokͻ w'enyim no, nna wo dwumadzi a ͻwͻ dɛ eyɛ no so ͻrodͻͻso. Ebɛyɛ panyin no, ebͻwar, ebɛyɛ edwuma, ebɛyɛ ndzɛmba beberee osiandɛ ͻsɛ fata dɛ eyɛ. Ntsi iyi nyina mma wo kwan, ͻmma wo adagyer ma ennyɛ ndzɛmba bi nna eyɛ no wͻ mboframbaber mu. ͻma abrabͻ no, ereyɛ panyin no na ͻyɛ dzen ara yie.